ba zozora tua yan mibin a he'a tu'i pa baro ba kastor ra ba he'a dɛ bawe we bera tuanɛ a'o yɛrɛ haman a bira ta babe a wa'a mube besosi re ba yi ju te mu bera ma do'uwa to o hamana mu to o coro nicozo nu a womu ba da bera tenu ma tete